सबसे छोटो चींटी एंट होवे, जे घणा छोटे-छोटे समूह मं रहवे। फेर आयो गोबरैला डुंगर, जे मोटी अने गोबर मं देखे जावे। मकोड़ी मकड़ी अपन जाल बुनवे। चूहा मूस छोटो होवे, पर तेज दौड़े। खरगोश ससुर कूद-कूद के भागे। बकरी बकरी खेती मं घणा दिखे। कुकुर आदमी को सांची साथी होवे। गया दूध देवि। घोड़ों तेज दौड़वे।